Men pizza, italyan pastasi va sushini pishirishni o'rgangan bo'lardim. Chunki ular taʼmi judayam mazali va noyob ovqatlar hisoblanadi. Men ularni turli xil manbaalardan retseptlarni qidirib ko'rganman, lekin hali pishirishga urinib ko'rmadim.